Yetɔgum duma la zo'e mɛ tingɔŋɔ wa zuo. <hesitation> tu tari Farefari, tu tari Talnɛ, tu tari Nankam, tu tari Nabetɛ, tu tari Fante, tu tari Twi. <hesitation> tu tari bii Dagomba, Sisaale, Kusaal <hesitation> Ankarenɛ ti ba yi'ira Dangbe gee tara <hesitation> Lipkakpa. Fu wan bisera gee tara Solemiine, gee tara Spanese, gee tara Chinese, gee tara Italian, gee tara <hesitation> tɔgum busebo ti ba yi'ira bu Konkonba. <hesitation> mam mi se'em bala.